тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
барлық оқырмандар лидер емес
алайда барлық лидерлер оқырмандар
бұл гарри труменнің сөзі
кітапты оқу бізге жаңа идеялар
және де түрлі оқиғаларға тек өз көзімізбен ғана емес басқаның көзімен қарауға да мүмкіндік береді
күнделікті өмірімізде біз тек өз ойымызбен ғана шектеліп жатамыз
алайда жаңа кітап оқу немесе жаңа спектакльдерге бару ол біреудің өмірін сүру
немесе сол арқылы өзімізге сыртымыздан баға беру деп айтсақ та болады
сонымен қатар кітап оқу қазіргі заманда ең көп кездесетін депрессия және де стресс сияқты проблемаларды шешуге көмектеседі екен
мысалға юниверсити оф сассекстің зерттеуі бойынша ы алты минут кітап оқудың өзі стрессті аспыс сегіз пайызға дейін азайтады екен
бұл музыка тыңдау мен жай ғана жүргеннен де өте жоғары
сондықтан егер де бір белгісіз күмәнді жағдайлар толып қалса онда кітап оқыңыздар
кітап оқу ол бойымызға жақсы қасиеттерді де артады
есте сақтау қабілетімізді арттырады
және де тез үйрене бастаймыз
сонымен қатар қазіргі күні өзіміздің өмірімізде түрлі бізді алаңдататын мазасыздандыратын факторлар өте көп болып кеткен
мәселен телефон интернет және тағы басқалары
міне кітап оқу сол бір түрлі фокусыңды дамытып бір түрлі іске концентрацияңды арттыруға көп көмектеседі
сол арқылы біз шыдамды бола түсеміз
бұл марафон жүгіру сияқты
кітаптың да марафоны десек болады

ақпарат көздерінде интернетте жетістікке жеткен адамдардың көпшілігінің кітап оқитындықтары туралы жазады
ол шындық
көптеген зерттеулер бойынша әлемдегі ең бай деген ең жетістікке жеткен адамдардың сексен сегіз проценті күніне отыз минуттан көп кітап оқиды
және дәл осы жандар жылына алпыстан көп кітап оқиды екен
бұл жылына жеті жүз ютюб видеосын көруге уақыты жететін алайда бір ғана кітап оқуға жететін орташа жұмысшыға қараған кезде алпыс есе көп
және де дәл осы менеджерлер орташа жұмысшыға қараған кезде үш жүз жиырма есе көп табыс табады

америкалық ақпарат көздерінің зерттеуі бойынша осы жетістікке жеткен адамдардың алпыс үш проценті жол жүру барыстарында бос уақыттарында күту кездерінде аудиокітаптар оқиды екен
жетпіс тоғыз проценті білімге және де карьераға байланысты материалдар елу бес проценті жеке дамуға байланысты елу сегіз проценті атақты жетістікке жеткен адамдардың өмірбаяны тоқсан төрт пайызы қазіргі кезеңде болып жатқан оқиғалардан хабар алып тұрады
елу бір проценті тарихты оқиды
және тек он бір проценті ғана демалыс бос уақытты өткізу үшін кітап оқиды

егер өзіңіз ұқсағыңыз келетін әлемдік тұлғалар болса интернетте олардың сүйікті кітаптары немесе өмірлеріне әсер еткен кітаптар туралы ақпараттар интервьюлер өте көп
солардың бірін тауып өзіңіз ұқсағыңыз келетін идеал адамыңыздың да кітабын оқып оларға бір табан жақын болуға болады деп ойлаймын

әрине оқуды кітап оқуды әдетке айналдыру үшін жан жағымызда түрлі оқиғаларды ұйымдастырып өзімізге челлендждер жасауымыз қажет
солардың бірі өзіңіздің жеріңізде бар оқырмандар клубына ену
қазіргі кезеңде барлық қалаларда әсіресе алматы мен астанада неше түрлі клубтың түрлері шығып жатыр
өзім білетін бір оқырмандар клубы ол ұлттық кітапханада жүргізіледі
соларға еніп көріңіз
олар айына немесе екі аптада бір кездесіп белгілі бір кітапты талқылап әркім өз ойымен алмасады
бұл өте тамаша жол
егер де өзіңіздің айналаңызда кітап клубы ондай нәрсе болмаса онда өзіңіз ұйымдастырып көріңіз
достарыңызды шақырыңыз
бір кітапты ұсынып сол кітапты біраз уақыттан кейін кездесіп талқылап ой алмассақ сонда ол кітапты і жете түсінуге бір табан жақын боламыз

келесі өзіңіздің оқу тақырыптарыңызды кеңейтіп көріңіз
мәселен сіз көбінесе бизнес психология туралы оқитын болсаңыз онда комфорт зонаңыздан шығатын кез де келді
мүмкін енді сіз новелла немесе өлең жолдары жазылған поэмалық кітаптар оқып көріңіз

енді кітапта үйренгендеріңізді өмірде қолданып көріңіз
мүмкін сіз жұмыста сабақта немесе күнделікті өміріңізде қарым қатынастарыңызда белгілі бір проблеманың бар екендігін байқаған шығарсыз
мүмкін ол стресс депрессия немесе кез келген әлеуметтік жағдай
сондықтан психологияға немесе неуросайнс неврологияға байланысты кез келген бір кітапты алыңыз
сол кітаптан үйренгеніңізді өмірде қолданып қалай көмектесетінін байқап көріңіз
мүмкін жетістікке жетерсіз

келесі жаныңыздағыларды кітап оқуға үгіттеңіз
олар қалайды қаламайды бірақ та кітап оқыңыз
өзіңіз басқаларды оқытыңыз
оларға сүйікті кітаптарыңыз туралы айтыңыз
олардың сүйікті кітаптарын сұраңыз
сөйтіп жан жағыңызда кітап оқығысы келетін немесе кітап оқып жүрген адамдардың атмосферасын орнатасыз
нәтижесінде ақырындап сіздің ортаңыз да өзгереді және сіз де сол ортаға бейімделе бастайсыз
және кітап оқуды ұмытпайсыз
одан сайын көбірек тиімді сапалы кітаптар оқи бастайсыз

келесі жай қызығушылық демалу үшін бос уақыт өткізу үшін де кітап оқыңыз
кітап әрқашан бізге стресс немесе бір нәрсені үйрену үшін ғана жасалмайды деп ойлаймын
ыыы кейде шаршасаңыз немесе демалғыңыз келсе бір оқиғалардан қашқыңыз келсе немесе бойыңызда санаңызда миыңызда тыныштық орнатқыңыз келсе онда кітап оқып көріңіз

міне бүгін бізде кітап оқу туралы менің динамикалық подкастым болды
ыыы мүмкін кітап оқуға сіздің ынтаңыз артқан болар
мүмкін і жаныңыздағыларды кітап оқуға үгіттеу туралы идея пайда болды
білмеймін не болса да
әйтеуір көбірек кітап оқиық
сіз де оқыңыз мен де оқиық бәріміз де оқиық
өзімізге сапалы тиімді заттарды таба білейік
және де басқаларға да көрсете білейік
сол көп көп тыңдағаныңызға рахмет
және де менің подкастымды тыңдауды ұмытпаңыздар
біз енді аптасына үш рет шығамыз дүйсенбі сәрсенбі және де жұма күндері
ааа біз фейсбукта да вконтакте инстаграм барлық әлеуметтік желілерде бармыз
және де ең ыңғайлысы ең күштісі ол подкаст қосымшасын көшіріп алып ішінен тамаша жыл деп іздеп тамаша жыл дың ішіне кіріп жазылу батырмасын басып күнде тыңдай аласыз
сонымен қатар вк да да менің аудиоподкасттарым бар

неге келдім мен
не істеп жүрмін мен бұл өмірде
белгілі бір орным бар ма өмірде
ойланамын мен толғанамын
мен келемін арқалап арманымды
берерім бар ма